Elephant zany biby bavata reo zany miaina anatiny la famille zany, ka todin'io karah antsika olombelona io koa zany, anao zany koafa miaina anaty troupe karah reny, anao zany koafa misy mi attaque karaha io anao zany arovandreo, meme koa zany koafa zareo miaraka zany io le tanitanora reny zany mandeha aminy sisisisiny eo miaroaro le efa antiantitra ndraiky le mbola tsaiky kely reny, karaha zany.